تنظيف- فرز أول شي نفرز الكتب إللي نبيها وإللي ما نبيهاش، الكتب أولا على حسب النوع واللون وحسب الحجم نخليهن مرتبات مع بعظهن، أوفي كل شي بروحهن بعد تالي نستخدم <hesitation> نستخدم <hesitation> عدة رفوف باش ننظم كتب، <hesitation> بحيث إن كل كتاب من مجموعة معينة نحطه مع بعظه، ونحاول ننظمهم في صناديج يعني تكون هيك أكتر حفاظا عليها حتى من الغبرة، <hesitation> وأكتر استخداما نجدر نوصلها بسرعة.